Pos pa lleval cuenta delos gastus mensualis i no sel derrotaora, pos yo gastu una libretina o una apricación nel mobi. Assientu tolos gastus, dendi la merca la comía hata los gastus de casa. I tamién desseparu los gastus en génerus comu alimentu, portis, rentas, etc. Afinal del mes, pos revisas la cuenta i comparas col prossupuestu. Assina conduras las perras, comu s'á hechu siempri paquí!